Nunku chuu vindiochi ujun atu ujun farmacia atu atu yuku yuu vixna ngue, ndudio ndame'e <noise> Ndame té yenami ujun yenani ten minuu chine chivaña keiña i ian kuen te jun muiñi jun, muiñi yenka ñee tenoni na nanka kutu ye'é ye iho he nduté cheminu chenute jun ndijén mino, mino ndo <hesitation> ndakuchi ña'a ñame iha chí ujun nuu iho jan jan ni nuio jano'o jani ian keda kuchinian ngué ngueian ngujini tuku ujun janiña, ejun yina'a iho yei ndadei ujun lechi chiva yiva kutu te ian.